फ्रिज जो असता तो थंड तापमान दोवरून अन्न ताजा दोवोरपाचो तेंचो मुख्य हेतु असता, जका लागण बॅक्टेरिया ची वाट बंद जात आनी अन्न बिगडपाच आडायता, आनी अन्न चार दिस सातवपाक मदत जाता।